Sakafo mahatsara maso, maro, maromaro. Izy kafa sakafo lay jaunejaune orange na jaunejaune regny, lay be vitamine A regny mety aby. Ohatra amin'izegny karaoty, vapaza, vapaza masaka regny. Avakeo mety kao mampatsara maso kao voangy, voangy orange, ilay orange be regny.